المطبخ في سريلانكا بيستخدم الأعشاب والبهارات والسمك والخضار والرز والأكلات البحرية وهو على العموم مطبخ شرق اسيا لكن بيتميز بكثرة استعمالهم للقرفة والرز الأحمر